Mi yiɗan mi anda al adaaji himɓe maajum noi himɓe jooɗi ɗuɓi duɓuji ko saali noi yanai rayuwa maɓɓe wa'e ɓe andi allah na noi bo anɗal maɓɓe va'e saibo mi tefa no mi watta mi warta ha jamanu mi acci.